لما أكبر بالعمر، وأكون متزوج مين يموت أول أنا ولا زوجتي؟ أفظل إن إحنا الاثنين نموت مع بعظ، علشان هي ما تموت قبلي وأنا أتألم، وأنا ما أموت قبلها وهي تتألم، فنموت مع بعظ وهذي بتكون أحسن شي، إنه ما أحد يشوف حد عزيز عليه مات.